Iya engka dua bahasa yaro biasa yakkegunang ki keluarga e iyanaritu bahasa ogi nennia bahasa indonesia <noise> engka asera tau tuli yakkegunangngi basa e ki bolae yaro.